Aisa, nalo amani niani namini amatai losola, are eia papara patalo, elai ia, ia kaina ia special aka nalo elaee, ela ida na isuisu, iala siamela gesi ela na pisu. Aisa isuisu ka bo, ka bo kadekia, isuisu nalo panipa ana kaina amana aniani. Are domalabalpane maketaina panpa tanoaina, isuisu elai, metela elaelae, saviokola ela na losola, metera ela ba na losola. Pa kerakia, taupe kerakia pa sasaua, pa sasaua pa iru atoria, metela pa soua, pa kuria, pa wikutia metela na losola lago elana savioko pa isua. Savioko taupe isua nalo aparai, isuisu ela na etaupa aloa kaina a more than half a day pe takekimua ena isuisu ena ena ena e taupauwa ka aloa, kaina mo than haf a dei pe takem ena isuisu isuisu po kaealo. Kasima pa aloa pa tu pa aloa. Nalo. Mete, isuisu tampa isua, isua, isua, isua tampa isu aloaia elee matola, panpa ukutu bokoina, panipaka, tampa wikutia contena panpa wikutia, elana mato laelaee pelo tu. tapee tu ena matola ate la pain sakopaina. Tamanipa sakopaina salagani tampa wikutia elai idai itauai pampa irua, tape tuisala ela ena ematola tampa alobokoina ela solagani ena matolai umano mampa irua, lago pampa gogowesia, tampa gogowesia lago ena savioko matola tampa amela wikutu bokoina italai pampa sakopaina. Tanpa so kopaina ena salagaini elae, ena salagani elae elae itavai tape amela tuisala savioko isiai panipa io waina, panpa sakopaina. Metela na erua saunu apara tampa kuria tape gesi, tape kikina apara idai saunu asa tape aniani amini. Taupauwa aka na tanoaina modelala apara erua saunu. taupa sakopaina salagani savioko lago pa morea pa gowesia, pa gowesia, pa gowesia, pa gowesia pa naolainai ema salagani ma lau ma aberausia salagani tape lau rausia nalo paiana nalo na golo roila. Golo roila nalo panipa aia, tanpa koputudia, koputudia lago mampa adia. Tampa padia lago tereiai panipa obaraina. Tanpa adia ei a panpa ion dia audia ela panpa anala, panpa anala bokoidia ela gomola pe atorro ela, lago goreiala. Lago tereia panpa, panpa uba raina tereiai tampa uba raina lago ena savioko amela isu salagani tampa amela rua elai italai mampa iru aloni cake umana pa iru atoato ria, pa iru a toato ria. Lago ela tau aloa elae tauba ela, tau mu aloa, udda pa tagaina tau pa mokareu, uda pa tagaina. Tray morola pa makia, lago uda tau tagaina ela en a e tau aloa euto, tau papaiaeuto. Tau pai aloa pa irua, uda tape tagalasa, ela palama aloa tau alo bokoina ena isu isu tau amela paia golo roila isina tereiai ela palama akotosaia io mokareu, mokareu ai taupe irua mokareu ai taupe irua lago akitiai pa pa nakua asana asana tau. Akitiai pa nakua papara nalo idai kapa na akotosaia waini waini. Isuisu dukuna peka pokopoko kasi pau kakasu taupe irua ela nalo pe pokopoko alai papara taim nalo kapa dipa koputu, dipa akoto saidia lago tau kapai dipa akotosaia, lago dipa tauia. Elai pe tuisala lago mode moderaesoma aka raiai, taupauwa amini aniani raia pa tate, are nalo tonpouwa aisa danamini eniani elae isuisu modal pa irua, savioko taupa taupa isua taupa ena aloa beau taupa aloa, taupauwa pa getaraina ela savioko modela pa getaraina, lago aniani, auna saikaini aniani tau rerina ela salai pa irua. Lago savioko modela taulo pa nakusaia, ela taupauwa amini aniani lago pa tavia ela na isuisu. ela na isuisu tapauwa pa aloa ela pa waina. Are amani idai amani ela na pisu, ela na pisu ela na siam gesisoma imana mana tuai. Pisu anua auru tadipa lau ma pisu asana pa matadia umano taupe waidia atorosala mu lauma ela pusi pa teredia dipa ana. Tabi auru tape lau ma pisu asana matala pa asakopaina, tabi auru asa na pisu maatala pa asakopaina. Amana pisu kaina lalaiala dedeawa pisu tadi ari pisoina, ela na rini umado. Elai, ena siamela gesi, pisu tadipa ari pisoia tadipa ana. Are alola, alola ela pisu, pisu nalo asana savioko, asana golo, asana siaka pampa aloa, nalo. Taupauwa ka aloa, mete pa kuria, savioko, aka golo, aka siaka ela pa karusiu dia sosopene pa, itauwai pa iru dia pa atokaddia. Ta mamaku elato ine, mete pa kuria, mete taupe kuria pa wikutia, taupe wikutia idai itau kikiai pa containai pa irua atoria pe tuisala, tape tuisala ine auna itau aniani tadipa mako, na savioka ako na golo aka siaka elae pa, umano pa kakea taupe kakea amana, amana papagoala podoi nalo tampa aloalai na pagopagoalai nalo esanala na tabbilu, ela tabilu tiala asana pupu pa amusia lago pa ate gesia, nalo pidaniai nalo panipa, panipa io waina pielaniai nalo panipa ategesia. Ela tiala asana tepu, pupu taupe amisia, amusia, amusia lago pa ategesaina, taupe ategesaina tape siaka elae. Pa puea pa adaadapa, taupa adaadapa ma paka aunu palopaloa akai wagana kikina paka iruina, tau, natola pa irua lago pa pagoa. Tan pa pagoa, pa pagoa, taupe pagoa, pa pagoa, pa pagoa tape pa pagoa elae, pa pagoa atorosomaia pe mate nalo mampaua pe mate. Tampa mate elai pe nasinasi, tampa kadaia tape nasinasi, tape nasinasi, tape takoputu atovo elae ma mate, tape tako tako putu pa io waina pe nasinasi peka tatakoputu. Peka ta tagotabe nasinasi ela pauwa mata. Ela panpa kaisia, ela na tabilu elae tu ala podoi asana tuala pa pogoa, are alai tanipa kasia ela panpa, panipa solaia tioni tape tio pagopago ela nalo losola taim halo ala dipa pago pago, ala dipa pagopago lago ela dipa solaia tioni boboko tape amela aloa ela ela pe lo kaisia nalo amani kaisani ela io deni pa, deni konala aka golo amela a auna asana pa kaisia. Taupa kaisia elapa ini tereiai, taupe terei lago pa bobokia, pampa bobokia, bobokia, bobokia pa aekoa elana petaatai, petata alo tampa rerina ela italai pa aikodia, pa aikodia, pa bobokia, bobokia tape lo onu. Pa bobokia, pa aloa pai aiaiko, pa aiaiko pa, tape onu lago, tape onu kapa pa irua udai. Uda pa aloa kapapa irua pa sabaia, pa sabaia, sabaia, pa sabaia, salagani na pa anatoia, kasi salagani tape aikala pisu pe kakalo, pisu dukuna peka atoro ela salagaru pa anatoaina salagani losola pa irua are tape, taupa sabaia elaee aga tuau, salagani aga tuauai aga pe tadopisi. Sua tuauai aga salagani pe tadopisi ela pa kadaia ela pe pako ela lago pa sabaia asana tuau pa sasabaiau alogani pe pako tuau asana pa sasa baiaeu. Are tape mako salagani ago tuau ago pe tadopisi. Tuau ago pe tadopisi ela dipauwa ma mako elae taupa ioa anua eruei pa kakea, kakea ela ena petatai pa adapaia, petata nalo esana mete, mete denina asana taupa iria, tanampa iria nalo irina ataena tamanto nalo peta tamanpa aloaela na pisu atadana na petata, petatai pa rua lago na aniani atumani amuna rumai. Panipa ana aka anua eisa tadipa tusadia ela pampa ana ela na aniani elae, elana pisu. Are pisu purela na iala iala panipa atokaia aka panipa unuia, elae pisu tampa irua lago ena iala na unu unu ela pampa kakapana, pampa idai tereia pam poni irua. Lala tadipa kikina ela pa tereiaiasa pa irua umano pa irua aka petatai pa inia, tewoloai pe inia. Iala ela ununa tau, tadipa nasiama pa, pa pukaia eloai dipa pukaia, kakanai eloai dipa pukaia dipa pukaia sopala, da danala dipa pa alobokoina lago dipa sola saiama, tadipa pa solasaiama ela uda taupa atia, uda taupa atia tape lo lau lauou, uda gogauai paka irua kaisia auna iala pe saka. Elae uda tape lo laulau ou ela pa ako ako tosai uwaiai pa ako ako to aka auna io na sa elae italae pa ako akotosae. Taupa ako ako tosae pe atela dipa duni iala atela turu iala atela dipa turutuniku ela paua ela uda pako salato, tape lao, lao, lao tape lo, tadipa turuturu tadipa lo mala aikala, tape mala moamoa a poisia, taupa poisia ela udala pa alo taulaina, taupa pa alo taulaina Pe pa poloa, taupa poloa elae pe mako, tape mamako lela, ela ine auna pisu ta mako, ialo umado dai paeai pa aloa gito. Umano narola mualoa gito are ela na niako la. Ta mako ida loai pa apakoa pisu ida loai itauai pa adapaia salagani asana pa wikutia pa apakoa elae lago isina pisu pa ana. Amana iala ela pa kaka panasa pa ana, pisu kaina asana suru pa ana ma aioua, pisu ela na iala unuunu aka iala araka asana pa ana, amana ela na aninai kaina na rumai na aniani. Pisu alola na ela umano ela emana isuisu purela na iala, isuisu purela na iala, amana pisu purela na iala ela amaniani ani amini amatai, amani aniani ia, ia aniani namini amata torau a mata adina aniani. Tioni auru pe lalauma ela lago ena aniani elae pa terea na isuisu pa aloatovia, aka na pisu pa aloatovia purela na iala purela palopalo aikala purela ela na iala Pisu purela elana iala asana suru pae asana aniani pae umano dipauwa ke na saikaini aniani ela rarelai onouna pureana ela na iala ela na elaiasa.